जैसा कि अपन जाना कि जिराफ़ के गणी लंबी गर्दन रेवे अब उनके जो गर्दन लंबी रेवे वो कानने बहुत ही ज़्यादा फाइद करे। उनमें बहुत सारा फाइदा है और उनमें से सबसे बड़ा फाइद होगा कानने उचा उचा और लंबा लंबा रुकड़ा में से पत्ता काबों अब अगर छोटा जानवर रेवे। तो उनकी नाडा वहां तक नी पुंगे जिराफ के लम्बी नाड़ होंबा की वजह से ऊ। उन रुखड़ा की बत्तियां खा सके। उके लाल लारे ही लंबी गर्दन को एक और फायद यो भी है। कि वो लंबी गर्दन की वजह से जो दूसरा खुकार जानवर रेवे उनसे खुदे बचा सके। नितर अगर उकी जागने दूसरे कोई जानवर हो तो उन्हें वे जानवर मार के खा जावे। इन वजह से जिराब की लंबी गर्दन उककान ने एक बरदान साफित हुई है।